Jää e nɇɇ e <hesitation> e e jóoó ñí e xin refrigerador jö, jia <hesitation> jia ro ä’ re lí fó’ ere fá’, jmí’ ba ‘my’n jmⱥⱥ tá jö e nɇɇ xa, <hesitation> xa nɇɇ xa my <hesitation> my jóoó, xa mý jó <hesitation> mý jö kuⱥ’ kiee’ my jó, <hesitation> my jö, mý jö xⱥⱥ’ re faa’ra jöne, ejyy, jyy, jyy la xen ventilador jïï jö je dse lí my dsí o jé <hesitation> jé je köö dxi jö llⱥ’ jmⱥⱥ huí’ ñó’ je re jni jö jö, kie’ jö jö, e <hesitation> ten ba guí’ jö ki ten ba jïï my ejö, la’ kö lýn jná ba.